Pena ge ngone so pake ngone gahi lefo, lefo surat, lefo toma buku, lefo jarita, leo nota, lefo habari, sedaba lefo arab